बिल्ली आऊ कुत्ता दूंनो पालतू जानवर छीये। दुनो घर में पलल जाए छीये। लेकिन अगर हमरा के कहे जाय। कि बिल्ली पालबो की कुत्ता त हमरा कुत्ता चुन बे। काहे के हमरा बिल्ली नई पसंद हमरा कुत्ता में जादा झुकाव छे। कुत्ता वफादार आऊ समझदार होय छे।